Gab nzumo, nzumo mini kum gamni ba wai ya muri nzali leh ye ya muri nzali leh ye tagban a keseh mubi bamu niceni gabni mun gabni ngabni ku mogoh kum nyeghe luto boh boh mal mogoh a bamu ngabniyi insaki gabi sa ba mu ngabniyi insaki gabi sa ba, toh in shagli a kaseh mubinisum ba a mubinisum bamu mun gabni sai nbarum, a kaseh lah who yoggoh ngun bako ngaban ya a kaseh la bamun gabni kiri ni bamun kenni gabni mukonani gi nyong gu mukonan ya kaseh mu la ban, gabi a keseh mubi toh boh nna ma ma ngaban a kaseh lah baran Boh wun gabawun shglini boh mun gabniyi a lahh nyo, nzumo, sugri, ku nbarum, who yogoh ngun ni yebe mi tali mu saya yebe boh su ya kya bom bakka bike na sub om wo ngun a murisum suglo na siya mono who nbarum bari, biken na tol bangsan na aya kogni tigisum na suma su tol bang dang, toh nib amu ngab bele gubado nari, amma mele in shagli ko bamun ba nzum bani a wawuna kumi yi gab ba Mele ni nzuma maleh bini nzumza maleh bini ba <hesitation> leh dua ya wune ye bele ye ba bara ba, ye bora shagli gi kamba mele ni mushi ɓamburum tare, boh bole ɓoh beleyo a bele gumudonari nak ere garyo amma bora ya wawuna ka bolo kka tiggi a migyo ka pagyo bam kpiken ka tigi ki nona gaba, bike kuma nabgala na dobboh nyeme amma mele ni, boli masa boh bole yi boh a boli masa boh bole yi boh a boleyi a birah who license yoh toh yoh ma a shagloh. Nyem mi bono kam ni gumu ngabni bamun ngabni kenan ni bamun tugli liloya, boh noi ba bikeh bira basa